Nikan tejuan nochi tikua ikan klashkatl in tlashkatl huiz den klaotl in klaotl casi nostin toca nikan primero mo kinbarquechoa in in klaltikpak para asi in ipan yey metro mescli non ora yik toka in klaol después mo sesenguia después mo kanshohia después ki shutuana klalilia klalilia abono klalilia este nin estierco para mochihgua para mochiwa cachi miek para monen chigua se klali después yi yague pishcatigue piishca huan pishca in klaotl de klaotliki kuali mo pikia in isguatl para mo chihu in tamatl de ompa nika ni koton in klaotl kikishtia in ishguatl in este klaotl nikan mieke nemaka mo mieke san para inyejuan para tlakua seki kinasi nochi in shihuitltos okuel yimokuia. Yi non yikchihua den tlaol yektlalia ni meshkol tlalilia kal después otkuechotihue nipan molino para kuali yiktlalia para kuali yikchihua in tlashkal <noise> nikan ashan yeka yiki usarua gas para yikchihua ni tlashkal otkatka amo otkatka nochi puro kuahuitl mas chinamikl puro kualololuaya para ako mochihuaya ni tlashkal pero noshtin suazhizhin omoteshiliaya noshtin amaka onimakiltiaya tlashkal tonces suazhizhin oyaya alas 7 de la mañana tos izi debe yas tlaliti ni para antes de yas in kuajtlan yu moteshiliktihua por que in tla tiaziti yu tlayoakl amaka kasis tlashkal huan nikan tlakua ppuro tlashkal mas kuali se chiñltlamashakualol mas amo ka tlakual kuali pero kiera ka tlashksl nikan non kiera yu tlakua nikan intejuan to santozhin noshtin chihua siempre por que inyejuan tikpia. Non ni cost <hesitation> bre pensarua huizhen den yu <hesitation> ijke ni papan ni maman ni iknihuan ni konehuan tos kin´pensarua huizhen tos yejuan tlalia nipan mesa tlazhintla se mesa sua tlalia panzhin tlalia naranja on aranja tlalila <noise> xaxokotl tlalilia xochitl de senmpaxochitl tintlapochpochuia den tlapochpochhguia para inyejuan kin nozha kitlaliktihue cuando kitlalia in fruta tlalia in panzhin in yejuan cada se den y <hesitation> ik inyejuan ki kizhazhilia tlalia in xochitl huan zhazhilia nika ni toka para ahuiki otlakuati por que tlalijke para inye tos ijkon zhazhilia huan pochpochihuia tlalilia este tladornarua tlachijchiua tlalia see tlalia ni <noise> ni altar <noise> tlalia cera de kinshoshotlaltia non semana miek gente kichihua panzhin ishtona kichihua nochi in gente kimokuia panzhin nochi gente kichihua tamal chihua atol tlalilia tlen opaktiaya den y <hesitation> ik huan omatiaya otlaliliaya casi non hora otlalchihuayha amazhozhomakuiaya pero primero oktlaliaya nipan mesa para primero den este y <hesitation> ik kehkuika huan ijkuakon kuak yo panoske den todo santo yikuiki para yikintlalilia ni pokazhizhin o aver akinonon okui o se payo se kuei <noise> se koton non tiempo okuaya para onmamaya nijki kichihua moli chihua tlakual chihua michin tlalia kimana primero titlalia se tonal para den miki den ikaln kinpanua. Se tonal ka para inyejuan okse tonal para den chukozhizhin kintlamanilia huan den para se tonal para in chichikahuajke después nipan okse tonal yahue izi <noise> in panteón para yahue kintlamattihue kuika veladoras kuika ceras para inyejuan creorua in creencia yahue tlanishtitihue nipan ni nipan <noise> kanka ni kan toktokl ni familiar tlaneshtia por que inyejuan pensarua mokuepa kinzhazhilia para huizhe pero kintlanishtitihue para matiske kan mo kuepaske kan motiasitigue después yi non mopehua motlakuatinemi kintlamakatihuen ni maman ni tiajuan ni iknihuan ni buelitajuan noshtin kintlamaka kintlamaka nochin tonal pero nin san kichihua nikan den católicos por que den yahue kineltoka de inyejuazhin pue amo ikchihua non por qie majkate amo konpaktia.

Izi chihua misa de nin católicos kichua huan pasarotihue ompa misa kuakon yiyahuen <noise> ichan den kinishmati para tlakuatihue kinmaka moli kinmaka arroz kinmaka refrescos seki tlakoni seki kinmaka nijki cerveza tlen kinpaktia in tiokatl yinyahue este in plaza huizhen in ajahuiltin para este seki kinmoyonia casi noshtin in tetanme kinhuika in almazhizhin koyonitihue ipan caballitos ipan camionzhizhin <noise> kinkuia ompa para tlakua nijki kin nemaka kinmaka chalupas nemaka cemitas memela kinemaka este fruta <noise> tlen kinpaktia in almazhizhinkikuia nikan amaka ochantia <noise> nochi otkatka puro cuaktlan huan ohualaya ohualkuajkuahuia den okachi tlazhintla ochantia. Entonces se tlakatl ohuala huan okijtak kienin otkatka atl huan otkatka canoas entonces este igual omoneshtili in san miguel arcanjel nikan chihuili <noise> se capilla entonces ye in tlakatl otlaka huan okichi entonces nika non itoka san miguel canoa por que okatka canoas huan por que san miguel nikan omoneshti entonces in gente yu hualajke nikan yu mochantiko para amo san izel yes in san miguel arcanjel tos yi non nikan yu mochi se pueblo miek gente yi hueyajke nikan yu mochachantijke huan ahsan yi non kishmati nin pueblo kieme kishmati in san miguel arcange huan nin otechtlapuijke in to buelitojuan den antes ijkon tlapupuijtihuen por que amo mati tlen año nikan omoneshti o tlalijke ochantiko den primeros. Den nikan ochntoke.